एक कालीन जै पर बहुत सारा धब्बा लगयाँ छन वींका दाग हटोण का वास्ता एक नम कपड़ा या कागज का तौलिया से दाग थें पोंछियूं चैन्दू। कपड़ा का अलग अलग हिस्सा कू प्रयोग करिक थें समय समय पर कालीन थें साफ करयूँ चैन्दू साथ ही जै कपड़ा से सफाई होंदी च वै थें धोइक थें निचोड़ीक थें वापस कालीन पर रगड़े जौ। ये का अलावा वक्यूम कू भी अच्छू उपयोग करै जै सकदू। डिटर्जेंट और गर्म पाणी का साथ मा सिरका मिलेक थें एक कालीन का सभी दाग धब्बा साफ करे जै सकदिन।